Kalo, untuk sa tu kuliah tu penting skali, kita mungkin bisa belajar hal baru dari perkuliahan itu terus tempat berkuliah juga sangat berpengaruh, misal kaya, waktu itu sebelum ke jawa sini sa pernah kuliah di, sa pu daerah sana, di salah satu universitas itu, itu <hesitation> universitas musamus merauke. Nah sa itu kan sa angkatan dua puluh ya waktu itu <hesitation> tamat SMA nya jadi kuliahnya sa kuliah ampe. dari tahun dua ribu dua puluh ke dua ribu dua pulih satu karna dua ribu dua puluh satu sa nanti su ke jawa, terus de pu sistem pembelajaran tu beda, kalo disana tu kaya, lebih banyak itu dosen yang mengajar terus, kita tu <hesitation> kaya untuk alat-alat elektronik ato yang skarang kaya su berkembang penggunaan canva atau google doc itu kalo disana tu belum terlalu maju kaya begitu, terus <hesitation> penugasan juga tu kaya mungkin, kalo disini tu tugas banyak skali terus de pu cara metode pembuatan juga tu. Banyak tapi kalo disana, de pu tugas itu mungkin. Sedikit, terus de pu metodenya itu tidak sebanyak yang kaya disini kaya, buat di google doc canva ato kita harus pergi, turun cari keluarga ini mumpung sa dari <hesitation> kesehatan jurusannya, kita kemarin ni ada pergi turun untuk cari keluarga begitu untuk data mereka punya, kesehatan di dalam keluarga itu bagemana, nah tapi kalo disana itu jarang, jadi tugas tapi tidak terlalu banyak begitu. Nah, kuliah juga menurut sa itu penting cuman, kadang <hesitation> kita kaya kita su semangat untuk kuliah tapi karna mungkin terhalang biaya, itu bisa buat kita kaya jadi malas begitu, terus kalo disana waktu sa kuliah disana itu, sa pu jarak ke kampus itu, jauh skali mungkin dari sini. Salatiga kesini ke <hesitation> pokoknya keluar batas salatiga ni, ah de pu jarak tu jauh skali, terus kita biasa <hesitation> sa biasa pake motor. Atau kalo tidak motor sa biasa pake taksi, taksi tu de pu harga lima ribu. Kalo sampe di kampus sana itu untuk orang besar, kalo anak anak kalo anak SMA sampe SD itu empat ribu atau tiga ribu. Nah menurut sa tu pendidikan penting cuman kadang terhalang biaya itu saja yang kaya kita disana tu kaya kurang maju karna disitu, pemerintah kaya tidak <hesitation> tidak perhatikan untuk kita pu transportasi kita pu kehidupan kaya untuk, kuliah begitu banyak yang dari pedalaman yang pedalaman skali juga datang ke kota untuk kuliah merauke-merauke itu juga kota jadi <hesitation> yang datang kesana itu ya itu gara gara terhalang biaya kaya mereka tu malas <hesitation> pergi ke, kampus karna mungkin tidada biaya kuliah terus untuk uang makan juga itu tidak ada, kadang orang tua kirim kadang tidak, tapi kalo di kampus di universitas negri merauke itu, musamus merauke tu dapat beasiswa sih cuman ya, kadang mungkin <hesitation> mahasiswa ni juga, penggunaannya tu tidak tepat begitu, kadang dapat uang itu enam bulan sekali tu. Kalo yang sekarang sa pu adik dapat ni lima juta tapi waktu itu kalo kita itu empat juta. Empat juta ya habis, kadang ada yang pergi mabok kalo waktu itu sa dapat itu ya, bikin motor, stelah itu ya habis juga, mungkin tida sampe dua bulan ya satu bulan juga su cukup. Terus <hesitation> iyo biaya kuliah, kendaraan. Karna <hesitation> kampus tu kaya de di pinggiran kota begitu terus mahasiswa mahasiswi ni mereka punya <hesitation> tempat tinggal itu juga aduh jauh skali, ada yang mungkin bisa <hesitation> naik taksi tu dua kali ganti taksi, jadi ada de punya <hesitation> de pu area area sendiri ada yang di bagian kuda mati sini punya sendiri taksi biru, taksi kota tu taksi warna kuning, ada juga yang di blakang itu de pu taksi, taksi warna merah. Jadi ada yang biasa ganti dua kali taksi tu itu juga ya rugi. Terus mungkin, ada yang sudah semangat kuliah tapi karna mungkin karna datang tinggal di kota itu pergi tinggal dengan keluarga terus keluarga dari orang tua mungkin, nah itu yang kad-kadang keluarga dari orang tua tu mungkin ada tida suka begitu. Ada masalah jadi mungkin terhambat disitu. Terus, biaya kuliah biaya kuliah memang dapat dari pemerintah tapi mungkin ada yang, kaya mungkin satu kali <hesitation> satu kali cuti tu tida dapat biaya kuliah lagi jadi, ya bayar sendiri begitu mungkin de bait pembayaran uang kuliah itu tidak mahal mungkin disana tu untuk orang asli papua tu satu juta kalo pendatang itu dua juta itu sudah, terbilang murah skali. Tapi de pu sistem <hesitation> pembelajaran tu beda skali dengan di jawa sini, terus kalo sistem pembelajaran yang di, jawa sini, untung kemarin tu kaya sa datang itu tahun dua ribu dua puluh satu tu <hesitation> di jakarta dulu ada skolah bahasa satu tahun jadi sa tida terlalu kaget dengan de pu sistem pembelajaran yang ada di jawa sini, jadi pas datang daftar kuliah tahun dua ribu dua dua di, UKSW sini sa tida terlalu untuk de pu sistem pembelajaran yang harus cepat harus begini kaya dari semester satu kita su kaya su dituntut untuk buat <hesitation> makalah itu harus buat kaya, de pu sumber sumber itu harus jelas harus dari jurnal de punya <hesitation> kutipan kutipan semua itu harus ada. Nah itu yang mungkin kadang <hesitation> anak anak papua yang datang dari sana yang langsung dari tanah papua kesini tu juga kadang terhambat disitu, kaya mereka mungkin dong su punya semangat tapi, karna terhambat <hesitation> cara pembelajaran yang berbeda itu yang mungkin kadang mereka <hesitation> jadi malas begitu kaya, ya kalo ada punya tekad untuk berusaha berubah tanya mungkin dong akan berubah tapi kalo tida ya, ya maksudnya kaya tertinggal trus kaya takut malu hati begitu untuk tanya. Tapi menurut saya, tempat studi untuk perkuliahan juga menentukan kaya kita punya, pemikiran ke depan begitu, kaya sa bersyukur skali a datang kuliah di UKSW sini deng de pu sistem yang sa dapat ini sangat jauh skali berbeda dengan, yang waktu itu sa kuliah tahun dua ribu dua puluh di musamus. Nah dari situ juga ha belajar untuk tampil di depan di UKSW sini, mungkin ya ada rasa sedikit takut tapi ya sudah <hesitation> kalo tida sekarang ya, sa tida akan bisa begitu to kalo tida a tida belajar disini hap pulang juga ha tida akan bisa. Nah kuliah tu penting cuman mungkin, terkendala biaya, sa disini juga ha dapat beasiswa baru kesini. Beasiswa ke luar negri tapi karna, pemekaran pemerin ini pemekaran provinsi jadi kita semua dikasih masuk ke dalam ke dalam negri. Jadi ha pilih di uksw. Pas ada jurusan keperawatan, jadi sa masuk disini. Terkendala biaya tu, kayanya su dari awal, dari awal masuk kuliah sampe sekarang ni, kendala biaya skali. Yang dari awal itu mungkin satu tahun sekali mereka kasih, memang besar, cuman di awal di <hesitation> di pertengahan pertengahan itu kita, perlu untuk makan, bayar uang kos, biaya hidup atau biaya kuliah kan UKSW ni tiga semester jadi, kita mau bayar tu susah sekali. Uang itu <hesitation> susah, jadi sa kerja di kos. Sa kerja di kos, untuk <hesitation> untuk tambah tambah uang jajan uang makan begitu, tapi itu tida besar mungkin empat ratus, empat ratus dua ratus untuk potong uang kos dua ratus untuk. Untuk sa pu biaya makan satu bulan begitu, jadi dua ratus itu ha cukupi untuk sa pu biaya makan. Pemerintah ni, dong tida <hesitation> kita pu beasiswa yang pemerintah atur ni mereka tidak, dong tidak kasih <hesitation> jadwal tentu begitu kapan ni uang masuk, di tanggal-tanggal dan bulan sekian begitu jadi, ya kalau uang masuk uang masuk begitu saja, jadi tidada informasi yang masuk oh nanti, kaya dikontrak begitu oh ini per tiga bulan. Bulan begini nanti uang masuk tanggal begini perkiraan tidada cuman, begitu saja. Terus kita punya <hesitation> karna pemekaran ini juga kita punya beasiswa ni jadi kita dialihkan dari yang awalnya di provinsi papua kita pisah masing masing kembali ke daerah masing masing ke kabupaten, jadi kita masuk kembali ke kabupaten merauke. Ada ha pu teman berapa orang juga deng saya terus <hesitation> di kampus ini mereka tidak kerjasama, dong tida kerjasama deng kampus jadi kita kemarin tu susah kita bayar uang sendiri, sa pu mama yang bantu bayar itu dengan <hesitation> dengan pergi hutang, di koperasi juga. Pergi hutang di koperasi disana, itu pun berbunga. Bayar jadi kalau uang biaya hidup masuk, ya habis untuk kita bayar <hesitation> habis untuk sa bayar, utang utang yang mama de utang untuk sa punya uang kuliah ini. Baru disini kan de punya biaya kuliah tu bukan kaya yang tadi di universitas musamus sana yang satu semester enam bulan itu hanya bayar satu juta atau dua juta, disini kan per tiga bulan per empat bulan, itu bayar saja sudah apalagi kesehatan, empat juta lebih lima juta, bisa enam lebih kalo ada praktek. Jadi itu dar tahun dua ribu dua puluh dua sampe dua ribu dua puluh tiga eh tidak dua puluh empat, sa terkendala disitu tapi <hesitation> tidak sa tidak patah semangat untuk <hesitation> tetap kuliah hadir terus begitu. Sa lihat sa pu teman teman yang lain ini beasiswa tida lancar ini, mereka tu langsung kaya patah semangat begitu. Apalagi kalau orang tua yang, pas ada kuliah ni orang tua meninggal dua dua baru jauh di tempat rantau tu kaya, langsung kaya semangat tu sudah hilang begitu. Sa ni untung masih ada mama jadi mama yang bantu begitu. Biar pun mahal mama de pergi hutang dulu nanti de gajian baru de pergi bayar bayar. Jadi, yang bikin terkendala bikin hambatan saat kuliah tu biaya biar kita su dapat beasiswa tapi ya kadang <hesitation> tidak menuntut kemungkinan juga kadang kita, pake uang pribadi untuk bayar begitu. Terus <hesitation> mereka, pemerintah dengan kampus ini dong baru kerjasama tu di akhir tahun dua ribu dua puluh empat. Nah itu juga, pada saat <hesitation> rapat di kampus dengan pengurus kampus dengan pemerintah <hesitation> orang orang yang dari pemerintah mereka dat-dong datang itu, bicara apa yang ada di meja rapat itu dengan yang dong laksanakan itu tidak sesuai. Jadi kemarin dong buat mou dengan kampus dari pemerintah sama kampus ini, dong tida laksanakan itu mou itu dengan baik, kaya, uang ful untuk biaya kuliah begitu kaya satu tahun tiga puluh juta <hesitation> tiga puluh lima juta, itu, tida ful untuk <hesitation> untuk mahasiswa jadi dong bayar itu pemerintah dong bayar itu hanya untuk. <hesitation> Biaya semester yang keluar, tapi dong tida bayar untuk bayar biaya biaya lain begitu, contohnya ha pu teman perempuan ni kemarin <hesitation> hi yang dong memang sks berbayar yang dong harus pergi keluar ke thailand itu seharusnya dibayar pemerintah tapi mereka harus dong harus pake dong pu biaya hidup yang, yang de di dapat juga tidak ful, de dapat mungkin. Lapan blas juta karna itu cuma satu tahun satu kali, lapan blas juta de pake untuk, bayar harusnya tu yang bayar biaya kuliah de pake biaya pribadi untuk pergi ke thailand, setelah balik begini, de minta ganti dari kampus tapi kampus ini karna memang sudah ada di mou untuk <hesitation> segala biaya kuliah yang kita pake uang pribadi nanti pemerintah ganti tapi pada saat sa pu teman ini de pergi minta uang untuk kasih balik de pu biaya kaya sbelas juta lebih begitu yang pake biaya-biaya sendiri tu, de pergi minta kampus dong kasih kasih masuk ke de pu rekening, begini, kampus pergi <hesitation> lapor ke pemerintah juga harus lapor itu keuangan, lapor begini, pemerintah yang pengurusnya itu bilang apa itu harus kasih balik lagi karna kita tidak bayar untuk biaya itu. Padahal itu kan sks berbayar yang memang syarat untuk lulus tapi tidak dibayarkan, itu <hesitation> jadi ha pu teman yang mungkin, padahal yang de pake uang keluar itu seblas juta tapi yang dikasih ke dia cuman lapan juta itu-itu uang ingat lapan juta itu juga de kasih balik ke kampus karna kampus juga tida mau <hesitation> tida mau ambil resiko begitu, padahal mereka su bicara di meja rapat bahwa itu semua ditanggung pemerintah karna <hesitation> sudah ada di mou juga tapi tidak terlaksana dengan baik dan itu kaya buat kita kecewa begitu deng pemerintah, mahasiswa ni padahal kita sudah <hesitation> su semangat untuk kuliah, kita tahu saja oh iyo nanti kita punya biaya kuliah ni pemerintah dong bayar tapi tidak tidak terlaksana deng baik begitu, jadi kita juga kecewa, bukan sa pu teman saja tapi nanti sa juga, pada sta-pada saat turun magang nanti ke rumah sakit itu nanti kita yang bayar rumah sakit tu sendiri jadi bukan pemerintah jadi kita yang harus pake biaya pribadi lagi untuk pergi turun ke rumah sakit, jadi kuliah penting banyak yang semangat untuk kuliah tapi, kadang terkendala biaya, tapi bukan kayanya bukan anak, hanya anak papua tapi kayanya, semua de anak anak papua di indonesia. Yang punya cita cita tapi terhambat biaya.